انا اتمنى بعد عشر سنين يكون عندي طفلين، واكون <hesitation> خلصت درجة الدكتوراه، واكون كذا سعيدة بحياتي وممتنة لكل الانجازات اللي انا سويتها، واكون مستقرة نفسيا ومعنويا وعمليا وعلميا من كل النواحي.